Yo jicaŋéén nang joon étoos, no étoos, fulééj faa nak jigoréén sen ubéé wawu banusaan baan joon néjoow, éjoow gaféén ó bééy joo néjoow ó, bemunduum jigoréén fuleej fafu sen ubéé wawu muu jiju jijoow, nang jikante mé maat jiju jijoow